Ri jaay k'u'b'al poq k'o jaay k'u'b'al poq. kchuk nik ri chu rchaj xik ri poq mu chu e e <hesitation> rk'exik ri poq kum kchuknik e ri ke'q jaay ri' are ki'mlow ri poq, kpoq wnaq ki'kya'ken tla' y kpoq wnaq kchuknik kelb'ik rech jloom, tla'e <hesitation> k'o jrub'wnaq ki'ko'pnik k'iy wnaq ko'pnik chu rb'anik ju kjloom, si cha'ki'b'eek xtiq b'na' jun qjloom, pri jaay rech k'u'b'al poq mu rech chjal poq, kb'ix chre' kchuknik ri'rech si qal qaaj, xtiq ya'qaj qpoq xtk'oob'qpoq chjaay kb'i'xik qa xtiq yo'k qa xtiq yo'k ri poq puq ch'ket. xtiq k'uu ri poq entonces wachi'xti'k'u'x ri poq xti'ku'xoq chi'pjun jaay chjel poq kb'ixik, kb'ixik pu ryolb'al moos banco tok tla'ki'yo'qaken chi' chu rk'uxik, nu'j xuq kee si qaaj, jun qjloom, kuj eek chi'tla' kum tla kyo'q ri jloom poq wi'jnik'ri qaaj tyo'qelul tla no'j xuq kee xtiq tooj chanim tiq toj njeel iik' mu ixtiqtoj jun jnob'mu k'eeb'jnob'. Jrub' e <hesitation> qaaj e <hesitation> jrub'jnik' rtojik ri pooq ri'xtiqb'an sichá kchuknik ri jaay ri'chu rk'uxik pooq i chu ryo'qik jloom, núj wa'chi'kpetik jnik'ri rpoq ri jaay ri'ri k'ub'al poq waachi'kpe jnik'ri poq wi' njel ri poq njeel ri poq kech ri wnaq xaq ki' kya'ken ri kpoq xaq tk'uxik nu'j inkere k'utluul ke kmal pjun kajoon kchuknik ri poq ri'are mis ri poq wnaq ri' ri ke kya'ken rech kk'u'rix rech kmool i are'ri'chi' kyo'qelb'ik chik chi' e <hesitation> rech kjloom ri wnaq che ri kch'ak chu ri' are'ri raal poq kum ri jloom ke yo'qok nkere'xaq keri'tyo'qelul kyoqelul jun jloom no'j xuq ke xtoj wnaq raal xuqke k'o nima raal, k'o lajuuj raal lo' ktojik mu k'o qanim, jnik'sichá si más q'iij kiwaj e <hesitation> xtitaa jun jlom tla' más kch'eknik ri ri <hesitation> ki'yaw jloom ri kum are' ke' are'ke <hesitation> kch'akb'al ri' ri raal poq e kokken are ri 'ke kch'ak ke sicha' kopiis kmol ri rpoq wnaq rech kb'iix rech tik'uu no'j are ri poq ri kye'lb'ik chikchi' rech chjloom, are'ri. Ri kch'ek ke are ri raal poq ktojik are jab'taq e e <hesitation> chukneem jun jaay mlow poq.